ווי אזוי מ'קען נוצן געוואוקסן <hesitation> צו מאכן בעסער די טעם פון עסן איז מ'קען עס אויפקאכן מ'לייגט אריין די געוויסע <hesitation> די בלעטער אדער וואס מ'וויל נוצן, און מ'קאכט אויף די עסן מיט עס אינעווענדיג, מ'קען עס לייגן אזוי ווי אין א נעט בעג אז מ'זאל עס נישט דארפן- מ'קען עס נאכדעם ארויסנעמען אבער די טעם בלייבט אין עס.